لو كان لازم أبني مستعمرة على المريخ بأخذ معايا عالم فيزياء، لأني بساعدنا نفهم الجاذبية والظروف المختلفة، بعدين أحتاج طباخ لأنه من المهم يكون عندنا طعام لذيذ ومتوازن، بعدين مهندس كهربا عشان يضمن لنا وجود طاجة مستدامة، كما نحتاج فنانة مصممة عشان يضيف لمسة جمالية للحياة هناك، وأخيرا راح أجيب شخص اجتماعي يساعد على بناء مجتمع مترابط ويدير الأنشطة الاجتماعية.